<noise> Sɛ obi dze obu ma wo a, ho wͻ mfaso beberee kyɛn dɛ ͻbͻdͻ wo. Nnyɛ mpɛn nyina na nyimpa bi bͻdͻ wo. Nnyɛ nyimpa nyina so na wobotum wͻadͻ obi. Ntsi sɛ obi dze obu ma wo a, oye ara yie. Osiandɛ sɛ nyimpa no, obu wo a, <noise> ͻfɛr wo. Onnkotum ayɛ biribiara a <noise> obetsia <noise> wo. <noise> <noise> Osuro <noise> w'enyim kasa, na afei, wͻ obu <noise> no mu koraa na ͻdze ma wo no, obotum afa do abͻdͻ wo. Ntsi obu ho hia kyɛn biribiara. <noise>